أكثر أيامي مثالية تبدأ بالصباح لما أستيقظ على صوت الطيور وأشرب كوب قهوة، بالظهر ألتقي مع الأصدقاء ونتغدى مع بعض في المطعم، وبعد الغدا نروح نتسوق من أماكن جديدة، وبعدين نرجع البيت أقضي وقت مع العائلة ونلعب ألعاب أو نشاهد فيلم سوا، وأنهي يومي بقراءة كتاب حلو قبل النوم.